Моҳӣ бо ёрии қанотҳои худ ҳаракат мекунад ва дар об мувозинатро нигоҳ медорад. Қанотҳои моҳӣ ба онҳо кӯмак мекунанд, ки ба самти дуруст шино кунанд, баланд ва поён ҳаракат кунанд ва тез ва осон ҳаракат кунанд. Бе қанотҳои моҳӣ моҳӣ наметавонад дар об бехатар ва самаранок ҳаракат кунад. Ин узвҳо барои зинда мондан ва ҷустуҷӯи ғизо дар муҳити обӣ хеле муҳим ҳастанд.